<hesitation> Ny ahafahan'ny éléphant <hesitation> mampiasa oronananjy a: io oronananjy igny a magneno, raha ohatra izy hoe mi- misignaly namany a misy raha ohatra de ampagnenoany oronananjy igny, de oronananjy igny koa amin'igny amin'ny alalan'igny izy mihinan-drano, de oronananjy igny koa angalany hanina hohaniny ampidiriny agnaty vava.